Noye foli sonniri fere-fere ɓawo bojji mudum. Foli ni e sennira e mangu muɗum, e wodi mauko e odi mauɗe e wodi chakachakaje. Fole e senniri kadin e biyoɗe muɗum. Biyoɗe noy ira kurkutu e nanda e ira biyoɗe bilgaje. Bilgare bo nanda gotcaje, gotcage nanda e ira dute. foli e sennira e kunduɗe muɗum e sennira e feɗele mun e sennira e dukazin bujam bandu muɗum, kazin yadu muɗum e firɗe muɗum fu e sennire, e sennire foli e sennire ɗum.